Eka, <hesitation> karaza sôsy loa da maro da maro tokoa izy io. Fa ny olaña amiñazy io za ko aloha da tsy teña mpihiña a- hañi misy sôsy toa lôtsy ami- no fa- afangaro sôsy zañy. Fa ny fihañiko miaraky sôsy zao da lay pômy frity reo reñy da asia sôsy. Fa fa matetiky mihiña sôsy aloha ny zandriko iñy. Ny zandriko iñy zañy e mihiñana hañi misy saosy. Da noho ny fihiñany saosy matetiky zañy da lasa haiko, da lasa maro maro avao da lasa koa ny saosy ny haiko. Añatin'izay misy sôsy tômaty io tômaty sôsy ahiaña amy laoky. Misy koa ny sôsy fromazy, fromazy zañy maro raha ampiasaña añazy fa afaky ahiña añaty lôky avao koa izy. A fa raiky tia teña haiko ndre za koa efa nihiñana añazy raiky atao oe ketsaopy zao. Ketsaopy zao ahiaña amy ahiña raha zañy pômy frity io soa i pômy frity no ahi - asia ketsaopy zao da mañaraky sôsy sôsy maiôñezy reñy. Ah soa koa reñy mañao io da teña mampilendalenda. Misy koa moa zañy sôsy motarda motarda io koa moa zañy mitovy amy sôsy ketsaopy avao koa zañy ny sasañy ny asañy zañy.